بصراحة ما كثيغ اعغف بل الطبخ بس اعغف انو الغز يجبونو يخلولو ماي ويخلونو على الناغ لفترة معينة وبعدين يضيفولو الملح وشغلات الي تحتاجلو من التوابل وبعدبن يظل يتهدى لوقت معين وبعدين ينصب بصحوني وينكل.